घरानी, रूमानी राचो उज्वाड करपाक गरजेची वस्तु मुतल्यार लाइट आनि यी लाइट अंकल मेइता फक्त आनि फक्त लाइटबुल्ब। घरान सगळ्यांच्या लाइटबुल्ब आस्तात। लाइटबुल्बं एक अशी वस्तु आंता जेकां इलेक्ट्रिसिटी मेईली काये आपणूत तेंची एनर्जी मेइता आनि ते पेतात आपणात। लाइटबुल्ब खूप गरजेचो आंता आनि तो जातो।